Mbwa mí lò à léy nì bbalè thíy bbalè dhí precha djéy nì ru bbalè thíy ónga ddí sa nì ndèy bbalè fungá ndrò tsuw nì li kǎ à sí nì lǎnà ní déydha li kǎ nì fúddiy lêy ddíyà fúddiy léy nì ndeylí mí lò ka dho rr̀ ddíyà dòng nzǐ

Lǎní bba thìdha léy nì nzǐ ngǎjìní nga nja nì ndèy bba ó à léy nì ngǎjìní dhi cha ndèy nyá nì kòlérà ní nì tde nì ngǎ ya bba ka thì lǎní ro

Ndrǔ njúw bbalè tsò ndrú tey lò bbalè nà ndrú gǔ ngǎjìní lò cha ì nì njěy nì ndrǔdho ddiyachú nzǐ fú lò kíyddà ndrŕ ndèy mà kà ó ngǎjìní

Ndrǔ nì chěy ní dza tsǐ nzǐ ì déy ǒmá nì ndrǔ nì dǎ tǔwtǔw ní lò ò luw gòw mí sâ nà

Dhì nzòw ní nzòw da nì ndèy òluw nì tǔwtǔw ní nga nì njíy njèydha dhi djú rù gbúdha dda 'wìydha, zz vùdha, kàlíy gúwdha ngǔrá pbèydha à a ndèymí nò mà gbúdha nà

Mà tss nì mà tsò ndaní nzǐ fú hwî ka ndeyli lòw njàddí njàddí ngéy ní li lòw ndaní nzǐ fú nděy à sś ndèy njàli ró ndaní fú bbalè nzǐ ká fú dhi ndaní nzǐ mà nyá fú dhi ngéy ní bbalè dho

À jì mà njúw dji mà tsò ddǐngǎ mà těy lò ddǐngǎ njàddíli ddá nji ndèy thíy ó lò ndeyní mà tsǐ ŋá lò chú ná ndey shú nga dda mà kàóddù ndeyní mà sí fú lò mà kǎddù ndeyní mà ngú mà shú ní nga nà mà kǎ fú nga dzzdjú mà ká ngu dey ddíyà lǎní

Ndrǔ bbíy nì sǒkò òluw rà ddiy ónga dzz ndeyní ndrǔ chǔw ndanà mb njàddí tde nì ndrǔ dzz nì ìdhí nò ónga cha gbè shu ní nì ddiy mà à léy nì ndrǔ chuw nì mb lǎní màdhí bba ó à njàddí ddiy nì ndrǔ dzź nì drr̀dja mà ónga à léy nì ndrǔ chuw nì mb lǎní ínga màdhí bbǎ ó mà njanì ddiy jì nà

Mà njǎ mà lǎnà bbalè nyú tey djú nzǐ mà dzz̀ ngǒwò ní nzánà bbalè rà dey mà nyi nyídha ní

Lǎní dda màdhí bba ó mà chuw nì ì ní ni ya mà 'wìy bbuw ddà ro mà léy nì kàss djò à rínì à ka nì ǒmá kàká dhì ndaní fúddiy dzzdjú mà ká dda itsś ò itsś ká bey fúddiy dzzdjú chú mà ká ley à djǒw kámà mb nì gbow nì mî djǎ sâ djò mà ra nì bówá hol 'wì cha chǔwmà ddà ney cha ndèy ney chowchow màdhí bbakǎ ó nà nì

Mà dho dyú-zz̀ nyù, ngǔrá-zz̀ nyù, kúw-chù nyù, bbìy nyù zǎ nyù

À rà jì mà bbú ndrǔ dho ddiy mà kwó ndrǔ tsotso cha ndèy dho ney ndèy chùw nì ddiy nà ndrǔ déy nyǔ à rà ngu jǐ mà léy ndrǔ déy nyǔ'wiy nà ddu djúddù ya ndrǔ vì dey ngu ddíyà luwtò ndrǔ dhí lò ngú nì ddíyà ngéy màdhí lò nà

Djǎ mèydha nà ya dhi nì ney ro dzz pèydha nà símù pèydha nà ngéy ngéy ní bbalè dho ya njàddí lò nì ney màdhí bba ó ro bbalè chódha nà ngèy ngéy ní dza kàluw ndèymí midiya njàdha nà

Tsùwdha ngǎjìní dyasi dhí lò ò kà dho í lò mbà mà kǎ à dho bu hwìdha mbà kà dho lò drr̀ rútsò djú ddù má kà dho shì nzǐ nyì kà nà nì à nì shǐ à dho ddiy wánì sà sà ní cha ney ndèy nì nì nyì dhokpǎ cha ney ndèy dho nyì tsotso kwo ndanà nì fú nì

Mà kwó ndrǔ tsotso lò dhòdha nà cha ndrǔ vi dhi chùw mí tuwtsò nà mà těy lò ndrǔ dho ddíyà chú ndrǔ ddí ka dey ddiy nà njàddí bbalè níchú gbè mà déy ndrǔ nà ddì nì ddiy nì

À kà mà kí ndèy nì zòw nà nì li thíy lǎní lò tdràdha nà ndèymí mà kwó à tsotso chěy ní lò dyòwdha nà cha ndèy shi nì li kàó nì

À léy nì nzòw rónga pbòdha tde nì klǒw ddíyà à léy nì ya nyi nì dhì nà rwo nyǐ ngá ddiy ónga ndòdha rà dey klǒw nyǐ ngá nzòw ddí rà dey bíy ma nyi rà managing nzǐ sùkúl ó

À jì mà gǔ ndèyli fú lò ró ddù gu

À léy nì mà chuw nì nyǔ'wiy fúddiy ró à léy nì mà njey nì njí màdjú à dho ley mà děy màdjú ddù ndaní mà chǔw fúddiy wá màdjú

Mà déy ddì nì ddiy ní mà njěy mà dò mà kàó ya ngǎajìní lò njèy ndèy mà kàó ro mà kwó zòw mà kàó mà bbá cha lò má ney dèy dà mà kàó nì ddíyàchú mà rà dey ddì nì ddiy ní

Ndrǔ dho mà dho mbr mbà má kà dho ddiy ddiy ní ddiy njèy mà dho ndanà nì fú bbalè dho mà dho sǒko mba má cha ndanà mà dho màdhí ddiy ó nga dzz má cha mà dho kpa ddâ djow ó ddù nà nì ndrǔ dho mà dho nyǔ'wiy mbà ma cha mà dho ndanà lò tsì ney ndèy nì ndèy njèy rútsò jò nà nì

À ngù bbiydha chow zòwdjá dho ddí à léy nyû tsò njúwdha nza ó ddù mí lòtsò gbádha ngû madho chow nì ddiy ní à lêy njanja màdhí nzòw tsotso kwódha mbadha nà skul ò ddí à nì chow nì lò

À rà jì nzǐ mà déy dhì kǒw cha ì nì ngǎjìní ì dhà nà nì à rà jì ya mà nì dey mà kǎ dhì nzòw nà mà dey li- rónga pbòdha cha ka pbo nì ndanà li-rónga nì ddiy nà ddí à rà jì nzǐ mà déy dey swà dhì nà nì bbalè nà cha ì nì dhi nà nì bbalè nà

Dhì nzòw ní nzòw má ì nì tòrózi dho nì à ngu nì ndrǔ ngú nì ndúwmba ní ndrǔ dhí lǎnà ní nga tde nì ngǎ màdhí bba kǎ nyi chuw ka nì ndrǔ iy ndúmba ní

Ndeyni ndey tsuw ngǎjìní lò ò nà nì li dhò ka dho í lò, dho fúli dhò níyà ngǎjìní lò à mba nì dhádha bba mî ngǎjìní lò à mbanì bu hwìdha bba kàò ngǎjìní lò kà léynì bbalè ónga tdo nì ndrǔ déy dhǎ ngow djòluw ngow nà

Ma kwó ndrǔ tsotso dhǐy nà mà léy ndrǔ ddí déy mà níchú ndaní ndrǔ dho ddí dhǐy ngú hwílí hwíli fúnì chú rà ley mà rà ndrǔ tsotso kwo lǎní déydha nà màdhí bbakàó fúnì léy nì dròdró ní ndrǔ bbú nì mà dho lǎní bû

À bbú nì dròdró ní mb bbalè dho à léy nì bbalè chuw nì mb zwěy à léy nì bbalè ss nì klǒw ní dza à léy nì nzòw ka gwíy nì màdhí bba ó

À lêy nzòw ngû luwtò cha ì kà ì rǎ njitsò djò nì à lêy mbr chùwdha ngû klǒw cha ka dho ndanà nzòw djòte ngù sòmù ò nì

Bba ónga à déy lǎní à nì jǐ bbǔbbú nga nà nyi ngbí nyi nyi tsǔw bba kǎó nga bba ónga à déy lǎní à ji ddiy má ney ndèy nà nì dzá nì tsòw à déy ddǐngǎ nzǐ ddiy ká dey dhǎ dzá dzá ngòluw bba ónga léydha à déy lǎní kà nì jǐ nyi thǐ wánì ddiy kà déy ndèy rr̀dja òluw ndèy rr̀dja òluw ndèy nì ngǎ lǎnà nì

Mà dzz nì rù mà ró màdhí nzòw nà mà dzz nì chù gbè zǎ níchú gbè mà ra nì yěnga ò ya mà ngû yěngà óddù mà nyu nì nga mà shi nì mà dow nì nzòw nà ddǐngǎ mà làyi nà mà mbr nì mbùdha ní ddiy ddǐngǎ ndrǔ nà

Ndaní mà njǎ mà lǎní bbalè kàó ndaní mà rónga vukávu chǔw lǎní vi déydha dho ndaní mà déy lǎní lò dhòdha ní cha ney ì nì dhǐ nì nzòw dho

À kà nyi dǒw fuli fú ndèy jì ngǎjìní nì ró à jì nyi dhǒ fúli dhò ŋǎchú à kà ka déy bbalè nà ddiy

Ma pbo nì nyû rónga ddèrr ó ma pbo nì njàddí rónga sákì ó njǎddî ma pbo nì ddow ó njǎddǐ ma léy nì à 'wiy lǎní itsś ó

Mà làyi kǎ ndèy shì ngǎjìní lò à nì jǐ màdhǒ ndrǔ dhò Ddrà mí lò rwo nì mî à nì jǐ mà njúw ndrú tsò mà sí lò ndrǔ kà ó nì cha gbè ney gbè bbakǎ ó bbalè dho si bbalè rwo nì kà ó nì ní chú gbow nì mî à nì jì mà dhǒ gavmente mí lò má cha kà nì mà dhí ddrǒngó nì lòtsò njúwdha nà nì ndaní mí lò ka ká dey lǎní ngǎ lò rr̀dha nà

À rà jì mà kwó à tsotso ddiy bbúdha nà à dho à rà ngu jì njàddî mà déy à mà léy à déy mà ró chow ndaní à ddí à chǔw nyǔ'wiy ma cha mà vi dey njěy ndanà nì fǔchú mà rà à tsotso kwo lǎní ndanà màdhí bba ó

Lǎní sǒkò nì ngǎ lǎnà ní nyǔ-tsi jì nì ngǎ cha à kà djow-djá bbǐ nì

Ndrǔ bbi nì nza ndrǔ njey nì kuloka ndrǔ chǔw ndanà mb ndrǔ tha nì tsúw ndanà ì chùw mb ndrǔ njey nì tdiytdiy nì njí li dhokpa nà nì cha ndèydho mb bbunì

Uganda ó ddawà dzà ní ddrá bbalè má ì gwîy ì fú njí ro nì nì ddrǒ mí ddawa dzǎ-nga nì ngǎjì ní

Lǎní dda mà chuw nì ya cha n.g.o má ì njey nì dhǐy nì bbalè nà nì à djì mà dho ndrǔ ss nì mà dho njàddí dda lǎní dda ndrǔ ss nì bǒwá hol ddà ndrǔ ss nì mà dho njàddí dda mà chuw nì djùwbbà luw cha bbakǎ bbalè djì lǎní dda mà dho

Li dhokpa nà ka thi nì ní ddiy gwíy mí ligwíydha djá shi nì mà dè nzǐ mí lò rò ddí njèy ndèy děy mà dè nzá fú ddiy lêy mà nì fú nyǔ'wiy nà ngǎ fú ddiy lêy màdho njèy ní lò ddí nì ngǎ mà nì jǐ mà chǔw mà ddí déy ndanà